א גיטאר ארבעט אזוי. ס'איז דא שטריקן און אינעווייניג איז אויך דא א גרויסע לאך, און מ'ציט די שטריקן מ'מאכט פארעמט דאס אויס א ניגון, און ס'גייט אריין די לאך גייט אויך אריין א ווידער קול און צוזאמען קען מען זינגען הערליכע ניגונים מיט א גיטאר.